Bo lëꞌná c̲h̲apná lidzná c̲h̲apná kubët c̲h̲uꞌnnstsiꞌnná leyo c̲h̲apná perol, c̲h̲apná gis, c̲h̲apná sarten, c̲h̲apná tamalera, c̲h̲apná c̲h̲apná tamalera, c̲h̲apná perol, c̲h̲apná ic̲h̲ë gis ic̲h̲ë c̲h̲apná par c̲h̲ey deniszedná. C̲h̲apná kub c̲h̲apná, bandej c̲h̲apná <noise> nana lëꞌná c̲h̲apná perol, lëꞌ perol xgwiꞌyná kald ngid or lëꞌná igët ngid bos perol xgwiꞌyná kald ngid y or lëꞌná izaná tamal be tamaler izobná lo gi izobná lo gi gey detamalná o or lëꞌná igwiꞌyná deniszedná bos lëꞌná dzob gis boke gis nak guꞌn xgwiꞌyná deniszedná saꞌnde perol x̱aꞌ perol xgwiꞌyná kald. Or lëꞌná ikeꞌxga ti ngow gowná bos lëꞌná dzën sarten kon sarten dzekna xkeꞌná ngow o or lëꞌná tsaná demolinná bos kubët kuna nëꞌl gweyná tsaná molin. <noise>